Laha amiko manokana aloha, zaho tsy de olo mpiboaky matetiky moà, de <hesitation> i mety in-dimy ndraika in-dimy agnaty boara araiky aho vô mandeha, de mety mahandany eo amin'ny dimy arivo isaky mandeha zaho.